Jélⱥ re ýn ejmíi’ re lɇ ela relí juó’ ere guyyna köö e dxǿ eaxa köö jé küu’ jé lɇ kiéera mali jmý mali jnén, <noise> ‘ná’ ere söra dxǿ mare ‘la mare nǿǿ o mare ti oora ere söra re guyyna, ná’ ere jmⱥⱥ ra dxǿ ere tⱥre dxara dxǿ lajy dxíra lajy guo ngú kieera resöra ree re söra to ó redsína dxíra re dsína kí jöba ere guyyna köö e dxǿ köö ela tⱥla nⱥⱥ ela nún lí <hesitation> elanún lí jmýli jnéna eaexa köö jé kúu’ jé lɇ kieera emy söra re týy emi söra jiala nⱥⱥ <noise> emisöra ejöba e ‘ná’ ere söra dxǿ resöra to ó resöra bá ñǿ’ gá re ta re dxara dxǿ e jmíi’ re guyyna, kiela’ kö’ jö xaba óora e ná’ re guýyna kö’ jö ajia’ ‘ná’ ere kuɇra júu e bii re guyyna emy ýy ká kö’ la kú jná dsa I ‘ná’ re guy re juaa’ra jö kíxenru’ná I a jia’ ä’ jalí re guyyna ú, kí re dxⱥ kiera jïï ú ela re lí juó’ ere guyyna jónɇ kí jöba li jmýli jnéna köö <noise> ela tá la nⱥⱥ, jöba re guyyna köö edxǿ, köö ejyn tudsira.